Bùwá màa ba babláà, máa be blù ɖí ìnyóŋòlì, ìjàta, úkàwá, ùyi, úni, bìà ba babláà káèè, káɖi ènì ɖèé ɖibìàà. búnì báa íɖi ani búnì bàa ŋà bɛ̀ɛ blù úni bùwá màa bù tà mi babláà màa ìkó búá nyoà áɖi ówó báa mu iklóklo, ówó báa mù ɔ̀nù sà, ówó báa mù íkàfó káèè kàɖi íkàfó yìifáà. ù bá ɖìi àyàtã ɔku màa ɔ̀kpɛ̀ɛ ɛti fèè kaɖi úni ká nyrèéwu ké fe aɖu une fè elílɔ ɖi ɔ̀nùsà ká elílɔké ɖí iklóklo ká úni bùwá ɔ̀kpɛ̀ úni na ti àhlabí àni fè ɔku maké úni nyréwu ké fè elílɔké ɖí úkàwáká, elílɔké ɖí ùyì ká elílɔké ɖí ùŋu ká, elílɔké ɖí ùni ìjàtà ni ùwá ululuulu màa bu nyo bú na babláà kaèè ɔku ma bú ne fèè kayi úle èé nyu ɔti ɛnɛ́ɛ, íkàfó ká na nyù ɔtì. ɔ̀nùsà ká na nyù ɔti úni iku ma bú ne kè úna jɔ̀ ɖí, íkàfé nì ɔ̀nùsà búnì bù tè ìku gúgúù ɔ̀kpɛ, ìnyòŋòlí, ùyì, ùni búni be kè ikugúgú. ùni nà nyàmà ɔfɛ kɔ ùŋò, ùnì gbì bàá zi nɔ̀ɔ náàniì. Bókísie bàá zi nɔ̀ɔ máà niì. bɔ̀wù bàá zi nɔ̀ɔ máàniì. Búni ɖí afafa ùwá káèè bùni ká ba babláà, ɔ̀nùsà ka na nyù ɔti.